واحد مع اثنين مع ثلاثة يساوي ستة النتيجة ، أربعة مع خمسة مع واحد يساوي عشرة ، ثلاثة ستة مع اثنين يساوي أحد عشر ، هكاكا يعني مثلا عشرة مع عشرين مع عشرين خمسين ، ثلاثين مع ستين مع عشرة يوليو 100 ، هكايا يعني حاجات بسيطة